Gny kafé koa gn'asia resaky aloha de misy gny espresso izay fata-daza maneran-tany, misy koa gny capuccino, misy gny americano, da hotrany teny italiana aby izy aby aloha zany, misy gny ristretto, da misy avao koa gny kafé lacté, ah misy ronono regny sy ny tariny zay aloha, misy gny mocha, misy gny ah iny izy tiky, kafé latte avao koa de misy gny kafé somary sary glacé zay izy, kafé glacé mihitsy moa gny antsoana anazy satria manara, misy gny kafé frappe, misy gny affocado, misy gny ah lumitro, ah misy avao koa angamba gny faraparany gny cold brew.